Hansin dinga kwaay, hansin dinga kwaay kal irikoy. Hansi d'a di nga kwaay jama ra boro marje kulu kaŋ ra no hansi d'a di nga kwaay, niga di aga manu mani ka, ka boŋo ye ganda ganda ka dibba kar kar don kwayo se kwayo ma du ka di. Yaadin no to hansi d'a di nga kwaay agoo da. Hansin dinga kwaay, sohõ kwayo d'a di nga hansi aga hinka hansi no hay kulu ama ŋwa. Ŋwaari day kaŋ a ga hanso no ama ŋwa nga kaŋ ka ci kwayo a san ŋwa yaadin. Amma nima di haŋ kaŋ a du kulu a ga hanso no zama saboda d'a di da hanso diya nan kulu kaŋ a diya jama ra hanso ga hin ka kwaay ado ka boŋo ye ganda ka k'a ka sambu kaŋ guna ama dibbey zo kar kar kar kar. To a bay nga kwayo nooya, an nga kwayo bay. Amman da baŋ kaŋ manci a koy, a si maana, a si yadda gaa a si maana, kaliŋ ga di aga soobay ka sosoro ka ye banda zama a bay nga ma kwaay ka maana a miŋga jindaw wala a miŋga kar, to yaadin no hansi goono da d'a man yaddan da bora. Yaadin no d'a di kwayo niga di mate kaŋ a ga soobay ka mili mili mili mili ka maanu maanu maanu maanu aga a goo ga hangan ka maa haŋ kaŋ kwayo gin ga no. Nan kulu kaŋ hansi maa nga kwaay jinde niga di kwayo gan ce, kwayo gan ce ama ka ama zuru k'a mo ado. Yaadin no.